एैनाको काम भन्याको ज्या चिज जसो छ त्यइलाई त्यस्साको त्यस्सई धेकाउनु हो जसो मुलाई लाग्दो छ । किनकि हामिले जसै आफुलाई धेक्याका हुदाईन त्यसैगरी अरुले भन्दा खेरी रे हामीले आफैले त्यो कुणा देक्ताखेरी झिक्कै झिक्कै फरक हुदोछ । एैना भन्याको कुणा हामीस‌ंग कईल्लै पन झुट बोल्लैन हामि जसा छु ज्या छु त्यस्साई कुणालाई देखाउनु चाहि एैनाको काम हो जसो लाग्दो छ । हामी काइथी झुट बोलुली कसैका अगाणी गैखेर गफगाफ गरीखेर यो यस्तो होईन भनुली म यस्तो छु उस्तो छु भनुली तर जब तै एैनाका अगाडी गैखेर हामि यसरी उभ्भीखेर आफुलाई हेद्दा छु त्यई एैनाले हामिलाई केइपन नभनि हामि ज्या हो पसाको तस्सै धेकाउन्या काम चाहि एैनाको हो जसो मुलाई लाग्दो छ ।